Inyi mashauri ghakwa na nairima inika ni mwana wakwa kana ata ni weru. kabla ghana ondoa kana kabla nao ndoa. Inyi nimbia kwanza, aghende hena familia, yaani achunguze familia yukule imuichi mrungu, imuichi ruva. Na kingi amanye kule ena- aa mrutho wakwe va- vashigha io ndoa nale. dini njiki, wagire imani iki henaruva na achughuze kwanza kule ipho kwavo wachihira mandoghaya varachimpendesa mrungu. Igho sichi shighani hagire imani amanye kuhairo kanisa, amanye kuhaghire vathasi hage vakolea na- a amani kule. Dunia ni vandu achaghamane na vandu va aina nyingi amanye kuvoshe ni vathathi vakwe na voshe ni- ni vandu vanu. Nihandu haerima eeruhusiwa na mtambue ruva kwanza.